Alin ninya̱ shi yiijeeno̱ wala ni ƙera wa ninya manni an o̱ungunƙu, fo̱ƙro̱cco̱ ƙungƙui te maa weeƙo muɗoƙ danmuƙo ta ƙabaami cha, wene shero̱ caƙƙa shawu mo̱, muɗoƙ shi yabongi a mimijim ta pekro̱ mo̱ ta ƙabaani cha, kai, ƙe ƙar shawum wacco̱n we, ma gano ƙuuni ƙaƙƙo no̱ng cha mu ƙar illo̱ shiinim, shiɗam minjire a walam, peneng ne maa weeƙo ninya̱ shi an ƙungƙu mo̱ ƙan an sho̱uta̱u yaɓongno̱ meeƙƙo pe ƙan shinu nen ndam ƙumu to̱mo̱ni ko yamba ƙaƙƙo shanƙa illo̱ caƙƙa ta chauƙo shomƙa ƙeero̱ caƙƙa ta mungƙo shanƙa gbukko caƙƙa ta abƙo ƙe mo̱ shi ke illuƙo ƙen ƙeerinai, mun ƙeeƙo no̱ng caƙƙa a yu weeƙo ƙe ƙa ƙuuƙom ai, munƙeeƙo caƙƙa to, ƙe maa ƙe ɓaanuƙo tunda a yu wecce ƙe ƙa ƙuuƙom kan dei yiggimo̱. ﻿Bari kai ma ƙa shaumo caƙƙama mu illo mun ɗii kiji nemo mayiƙo kimo nima weƙo shiɗam ninya̱nmo̱ ya ɓongno pee ƙan shinu, akam wu ɗenum ko weƙeƙo ta shiɗam ayi shirei ta sauƙo minji caƙƙar yuu ƙoƙƙori shi caƙƙa ta shokruƙon <noise> ƙema ƙan illina saneng ƙe shaaƙa ɗagugenmo̱, ƙema weƙo an shauƙomo a lung'um caƙƙai ma liikon paaro yamba to caƙƙai-liiƙon paaromo minji ƙema ƙen illina̱ ƙan dii kiji caƙƙa, toh mandi pa̱la̱ng'i yamba ma shauƙe ƙo ki shauƙe ko ƙe illiƙoi ƙandang wa ɗeko kpa̱re ninya shi shauɗemo ƙandang shaɗi ƙen shuwa̱n yapi, wato ƙa mesoƙo la̱mon-inma aƙan kunim ɗikeni anlung shi shaukeƙoni? <noise> ƙari yimmo mom lokaci shiƙƙa kishimom ɓanisheƙonong sai shoje elanshi sauƙeƙo ƙe ɗiiko cakka moi kokuma katoƙoƙo caƙƙa ƙawe ƙanɗeko ɓilang wu roomo ƙandi ɓeero foƙni shidam moi walai ti pitte akam walarom na wagom dginɗan ninya? ﻿Chi koooo ta shiɗam shirei ma weƙo minji yin kokari nin shinu shau pishirei dai pishe ma ɓuƙuruƙo ƙaam ninji shinung jori bogshe shinuna̱ɓo pishire aminji nong shinu mu amum riru yaminamom a ƙari tomoni ti biche ta ɓongno na ma waigo ƙa shidan ninyamo pidii muƙama daƙan ti li piperonmu minji shinun yu najamo minu ɓama foƙroccomu kamma a wu shaushabim, ma shauƙo shaabi nɗero wu ɓeero foƙ, awalam yamba ƙaƙƙo shanƙa illo caƙƙa ta shauma yamba kafin dagowo̱nmo̱ penigo dalili jaga Dagarego̱n yamba aƙƙeƙo ƙoƙƙomo peniƙo caƙƙa ƙa elenƙuniidon manugo ni minji caƙƙa ma shauƙeƙo shanƙan shau piɗimo ƙamma tida tuƙuni caƙƙa ɗoƙ ashinji shonum <noise> ƙa sheket ar shina̱ shonum, ƙa foori ar shinna̱ shonum, ƙa yippa ar shina̱ shonum ƙamma tiƙuri ti pidi ɓanumɓ ƙamma wucina tapiɗi mummu ƙamma, ɓang shik caƙƙa fuyo caƙƙa ko shidam shi ɗoi caƙƙa ɗoƙ peneng ɗoƙni ar balanimma? ƙamman di shaushabi. ﻿Dalilin jiyogon piɗi ninya̱ no̱ng caƙƙa mun ɗiya̱ anshautau ti piɗi shi ƙan caƙƙa ƙe shinƙe an shautaumo ƙeƙarɗeko an ɗenum, ɗiya̱ an shuro-shuro ƙan ninya̱ ƙandi perum ta ninya̱ perumɓan ninya̱ ta watu mimmi ƙanƙe ƙamari ƙaabani ti muɗoƙ kajek nari waaro mina no̱i nwane ta ajanka a ai ƙe ƙaryu shoni wattu lamoa anƙan damuwan foƙroconim wattu ƙamaaro̱ ta shauƙo, koh ƙariƙo ya shiɗamni ta shauƙo ƙama weƙo a shaƙom aƙamum ƙeƙaryu ɗenum ɗoji ƙama wana maaƙam ta shauƙo nong caƙƙa ɓaji ƙema wanna aƙamun akarin ɓemo̱ aƙanomineg'um ta kinimei ƙa diya̱ da julɗe ankali ninya̱, ƙarawani ninya̱ minjeko, toh ninya̱ shi mijekomo ƙara wani kulum dimma ti jhiko ko kari-ri ti bitei ta ɗimma yamba nong shinu, elankuƙo shanba kai ya lau ma fuɗi shinƙo tarani, maa noɗɗuƙo mungbuɗina̱ ma tangƙo fuɗu foƙji ta ƙai ya lau ma fuƙi shinƙe taraniya? mu yamba shauƙo, duk ɗoi shinƙe ta ƙero fuɗi mu yamba mungo, toh mayi ƙeƙo ɗiima ti shiko kishimo yamba nɗand ivu ɗimmai yamba ma ya maƙodimai. ﻿Kandan we ko ninya̱re shiryewai sha walam elankuƙo ƙara peron ta cakki, ƙara wani ta ɗikiko ƙuƙo ta dikiko ƙuƙo ta ywani kiji reƙuƙo arevuƙom yamba ndang shauƙo ƙen wa peron ta sha̱ki.